हांव जेवण रांता ताणे थांयचे वनस्पतीचो उपयोग कर्तळी। कितेक ताणे थांयचे वनस्पती छोड़ रुचीक लागतात। तांचो पोरमोल अधिक बरो अस्तां जेवणांत सुखे वनस्पती। घालचे बोडल्या थांयचे वनस्पती घातल्यार अधिक फायचाचो। अस्तां ते थांयचे असलईं तांचे सगले गुण आमकां बरोतरें मेळतां।